Guirareta jatɨra oyapovaera opa oyoavɨ, oyapo vaera jaitɨ, jare joo ra, amogue oyapo yuu yepeaiva, kapii yepeaiva, jare tuyuapo yepeaiva, amogue oyoo ɨvɨra, jukuraï opa oyoavɨ reta